Anggo au musen tongan mala marmasak manuk, molo na get pecal ayam dontongan ubaen kan pajolo mai u ungkap mei pajolo u bolgang mei pajolo manuk nai mo-ugiling mai o aha i o unik i aha do gorarna na gorsing i ugiling na gorsing ugiling dasun ugiling pege alas ciakciak ugiling mei sude upaalus sude kan u baen aha na i katumbarna sotik ugiling bar dung ugiling baru u gabungkon mei sude dot manuk i kan ugabungkon dot aek nai ubaen mai daun salam na ubaen ciakciak na baru ubolgang mei sude i ubolgang dung masak naron baru u patiris dung u patiris naron ubaen ma ia imiak ugoreng mantongan kan igoreng mantongan o get manggoreng manuk naon u baen mai tempedot tahu goreng mai tahu tempe i baru ugoreng ayam nai u goreng ayam nai naron ubaen mei naron aha na lasiakna sambalna sanga sambal tarasi kan sambal tarasi mei ubaen i ubolgang mei pajolo naron lasiak nai tomat na bawang na, baru ugiling ugiling mei naron sude baru ututung non tarasi nai ututung tarasi nai baru u-ugilingkon dot tomat nai sude na ubaen sasana ubaen petcin na ubaen royco na dohot aha na sirana ubaen manaron asomna tar asom ibaen adi so tabo. Baru naron ubaen tu tapak imei ipangan marrami-rami molo mangarondang museng tongan marondang manuk ombu-ombu nai mentong jolo ipasadio isaok mei jolo aha nai arambir nai ibaen katumbar na bumbu rondang i dung isaok dung coklat ma nida tarsongon na get mosok ma nida baru i duda dung iduda naron marmiak ma nida dungi duda ma alus baru ibaen non ibaen naron tu mangkok baru igiling lasiak nai lasiak na o unik na alas na pege na ciakciak na bulung bulung ni na gorsingna ima i tumis musengan mei dung ipa alus itumis mai baru i pamasuk naron a-manuk nai songon na ias-songon na i asom podeh jolo manuk naon kan baru ibaen santan na sotik santan nariar nai aha nai aha do pati riar nai, dung ibaen pati riar nai naron baru i baen naron aha nai ombu-ombu nai dung ibaen ombu-ombu nai kan naron margurgur mai naron meresap mai naron aha nai o masuk mei non tu bagasan ni manuk i naron ombu ombu nai ibaen me naron pati na kontali musengan. I pagurgur ma torus sampe masak ibaen kantang naronkan so murmabahat non manuk nai ben na rap marrami-rami i naron urang de naron manuknai anggo nga ibaen ahana sayurna kantangna, baru dung masak naron pangan museng ma non marrami-rami songoni ma torus naron kan baru naron mala na get mangopor iba songoni juo ma ibaen anggo mangopor ntong beda beda mangopor anggo i na san aha mei ibaen pati nai dohot bumbu aha nai naron bumbu tar songon bumbu dapuri juo ma ibaen aha na o alasna unikna pegena bagenan baru baen rompah-rompah aha rompah oporna tongan kan igiling so uskus.